Gne <hesitation> famantaragnandro moa zagny na montre, da arakaraky e pôzigny izy io misy boribory, da misy karékaré, de misy an'igny zagnany miodikodigny igny, rehefa igny gny mahafeno <hesitation> soixante secondes, da magnome ray minitry, de arakaraky e fihodikodinany igny e manome lera farany da e mignitry da magnome <hesitation> lera farany.